Mwkhwtwng halangna bagwui kwbangma lama tongo. Halangwui chakhai mwkhwtwng no hokwtwui bahai tei kothok khe chawui mano. Halangwui chana bagwui kaham kaham mwkhwtwng no basiwui nana nangnai. Halangwui chajaknai mwkhwtwng rok wngkha moso phantok mikhumu kosoi alu tei tomato. Kaham khe suwui bono kathi o soobdi tei kisa thok fului hojlai o halangdi. Tola saka khe som fului halangdi kaham khe munna bagwui. Som tei thok baade bo nangmani mososla bo fului mano. Halangwui chama manwui rok kubui no belai thogo tei hayung rwgui chailai o.